Taru, nein, son-ron, sid-io, son-ma, maa-mu, taaru, nein, son-ron, su-dio, sonu-ma, neigi-ma, esi, oyi, oyi-kene foni, oyi-maa foni, oyi- son-ron foni, oyi- son-dio foni, oyi- sonu-ma foni, oyi- esi-foni, si-si- kene foni, si- maa foni, si- taru foni, si- nein foni, si- son-ron foni, si- son-dio doni, si- neigina- foni, si- si esi foni, die- die kene foni, die- die maa foni, die- die three foni, die- die nein foni, die- duson-ran foni, die- duson-run foni, die- dies- foni, masi- masi-kene, masi- mas- mo maa mu, masi mo nein, masi mo son-ron, masi mo son- dio, masi mo sono- ma, masi mo neigi na mo, masi mo esi mo, masi mo oyi mo, masi mo oyi maamu, masi mo oyi mo three, masi mo oyi mo nein, masi mo oyi mo son-ron, masi mo oyi mo son-dio, masi mo oyi mo sono-ma, masi mo oyi mo neigina, masi mo oyi mo esi, masi mo oyi, taara si-kene, taara si maamu, taara si nein, taara si son-ron, taara si sonoron, taara si sona ma, taara si neigina, taara si oyi fon esi, taara si mo oyi mo kene, taara si mo oyi mo maamu, taara si mo oyi mo, taara si mo oyi mo nein, taara si mo oyi mo son-ron, taara si mo oyi mo sona na, taara si mo oyi mo neigina, taara si mo oyi mo esi, nein si, nein si mo kene, nein si mo maamu, nein si mo three, nein si mo nein, nein si mo son-ron, nein si mo son-dio, nein si mo sonoma, nein si mo neigina, nein si mo

Son-ron, nein si mo son-dio, nein si mo sonoma, nein si mo neigina, nein si mo esi, nein si oyi fon, nein si mo oyi, nein si mo yi mo kene, nein si mo oyi taaru, nein si mo oyi nein, nein si mo oyi son-ron, nein si mo oyi sono-ma, nein si mo oyi esi, nein si mo oyi, son- ron si